אָנָא נַפַּצֵל הַבַּחַר בְחִית קִיְעַטִי חַד הַרַחָה פַלְנַפְס, וְסוֹט הַמּוֹג קִיְרִיחְנִי בְזַאפ קַנְחַס וֵין נַקְדַר נִנְסַא הַהֻמוּם גִיר וֵין קִנְשּוּף הַבַּחַר, הַגְּבָאל זְווִינִין וּלַקִין הַבַּחַר עַנְדו סִיחְר חַאס קִיְעַטִי טַאקַה אִיגְ'אַבִיָּה.